Wor argentina wor kabana wor kun kaa kaban kas kubet kun baa baredee kaban ishiantun kaban gudio kaban inama ak kennakun dade kas kubetumuu kubenno ishia aboti lakis inama ak kennan kun dandee it hingodanuu wor aboti barete woya neketii woya tunne kabana ufira dorgeni kobanne ufira hinbasenuu sagale hoditu nyateni.